شوف أول شي جسم الكتب حسب نوعها، روايات كتب علمية كتب أطفال كدة يعني، ثاني شي رتبي الكتب على الرفوف حسب الحجم أو اللون عشان يبين شكلهم حلو يعني، ثالث شي استخدمي فواصل عشان تفصلي بين الأنواع المختلفة، رابع شي لو عندك كتب جديمة أو ما تستخدميها ممكن تتبرعي فيها للمكتبات أو المدارس.